شو هو انا عارف بلي انتي تقوم موخر و متنجمش تقوم بكري و هذي مشكله للناس اكل باهي اول حاجه انو كانت تحدد انتي وقت نوم تولي تعتمدو ديما راك تولي تعتمدو ديما راك اوتوماتيكمون صدقني بعديك تستغنى على التلفون و تقوم وحدك تولي <hesitation> ثاني حاجه مذابيك لو ماكسيموم كي ترقد تبعد على التلفون <hesitation> تحاول انك تسترخي تخمم كان فالحاجات الباهيه تقرا شويه قران و ترقد على روحك